Anum nta nra hebibi egbe ja ekubha don unwe, nta aa bhakpen oven bha aa ado hise, nta ado erememe onoo ho- ono okubha othun bhoven fa ora ora bhahofo roso, anum santha that nkana bhina bhano. Bara bha doro hithum bhanyi bhanoo bara bhathaam a thaam o bhanar rakpoho. Bha hekpa eto a a bhanoo bara bhukubho baja do bha ikpata kpata m rehe sana nkubho ngba nthar thot mada nyen ani hokobo ara nthar anoo agbara bhanyeng bha ikpata kpata bha izuma don bha bheven ba bhethum be bha heyon seem ọ mma hekpa eto ozizia a aa rekpe arido, m se ekakubho ese bharosọ bha hekabhe hekpa eto. Asi boven fa ado ekubo iyen kpam bha heyong sa- kpaam, howoone kwe hankubho nyina aru. Ozama sa- ara athun a thim abasasọdọ inabbhobho ọthumusa. Sa bhanu bha ohora ara. Razezebha but heyong sa kpaam bheven bhe tob bhevaana beco bha bha bha bha hekpa ato a henabhe anoọ sa ara asese bho ma thaana be bheven sa bhe era hameme. Hiri nyong oho nyana. Egba jenona ihiri hunyanyan razep zebha bhara daru otuma g wonor sohu bha bobona hifu razeze bha bhoharada ozarabhoven fa bhotum be bha heyon sa kpam gwa bha ya okpoho sonan bhekabhe a nor yen sara wone be raba ntor ja avava bhange ntara nhayen ono dudu gwogbo fora fore be ntoro gbo yina hene ndeme rokor sa rotabho egba jeje rara gwag wane nta gwan nu bhude arikpe bhani ntere etobha tobhe yor bhi tum udey nan na ehor osoma anum ntan kumre sama gbam ntobha tobhe horo tunmor so ba ezinazin bhi karika obhoniva sere se bha ivan aro yore ere kure ekubho etor domene ehor obhazi soro vana sara nyiyina bhoven a'gwa, samyina bhoven a'gwa fe san sebhama sem sebha don mma mma num selaer edemademene ozama egba je nu ara mma mma num bha he ka bhe ara je sehumo ivere ji sehumk eji sere edema demene ere eva ji efi bharohon enom ji reje sa re sene ohumo oshe dor higwa ekaya bhovenfere sonan tutu obam anire san urundema demene an bheta num bhadon etanum so ko ko gbo na bho ohora.